<hesitation> Raha hoe légume ndreka de mety akekeo amin'ny <hesitation> e- efatra andro akeo farafahelany, satria raha ohatra ka hoe apetraka akao izy an, de efatra andro akeo izy de efa manomboka miova am'zegny izy de raha ohatra misy mi- misy miova de mety mety misy biby de iny biby amizay an, mitarika lo aminanjy, de ilay lo amizay avy akeo potika aby si, de lasa sisy ohanina.